Bosaaji do wada nedi to lari jaumijum, ndu wala wada fitina, ndu de'itan ndu nyama ndu wohata. amma, to jaumijum wala don, bosaaji do woha, sakita himbe wakkati fere ngata fu.